انا بفضل اني اتكلم بكل اللغات الاجنبية لانها هالشي بيكون مفيد لي وللناس بعد بيخلي تواصل الشعوب اسهل واقدر افهم تاريخهم وحاضرهم وفرص الشغل بتكون وايد اكتر ما اشوف فايدة من التواصل مع الحيوانات. حتى لو كان مهم. التواصل مع الناس اهم بكثير